Nŋa yiri siifaa miŋ loŋ, yiroo miŋ be keeriŋ. Jaloo bi jee le, janbakataŋo bi jee, wolo, wolo, wolosaa bi jee, keenoo bi jee, bunkuŋo bi jee. kenboo bi jee, taloo bi jee. nŋa wo le loŋ.